Dakwda a masu pərdi don dakwda ii na dakwda nin ka tilayin gəsha ii arawisul. Don dakwda a masa di ci bee kan cu, don ci na dakwdan, ka dlam na ci na mangitau, li na dakwda li dakwda li na dakwdan bee gə mi wara kancu ta awayu dakwda ci bin ka dəmu ka masi du lina dakwdan ko gafji yuwan men kai ka lawangu ka da a tlani li kade bai. Gaɗa gəmo don gaɗa li na be ka dəmu ka misti du na atu. Kai toh ii ba ba ruwi tuku yaye lakwtu ii na dakwda ga nin na dəmu na barna wana ii leun kaamga da dlam da ina ni bi ya ye "na mi na gwana" adiwa guma dakwda a dlam du a dlam da ruwi a kaam ga nai. So sutuk yayi da kun dakwda da kan dakwda mi wara a ba ri nin pərdi ko na gutka ii wana bai dakwda a dlom da wana. Səbada haka dakwda a masa di nin a masa di nin pərdai. Don li na dakwda bi nin ga daya ci ka dlam na ci ci na awayu bai kullum ka rakan gashi nan <hesitation> ka rakan təka ci na awayu bai amman li na dakwdon tiye a dlaɓ manga ci gangam na marən manga ci, gamsək na ama a zəgi na ci, ndakun an ci na ri na ci, magərafcin ɗagai zəka ci bi yaye aramma <hesitation> suku tai, wane suku nin da ramma wane a ci bi. A toh ke ka du su duk wana dakwda ne. Pakwda a dawana nən i pəska kə maraiin, dakwda a dawa na nən i pəska mamau, dakwda a dawana nən kai ko da kaya maga zəba men təka ci na dakɗon ka sa bone bai. Amma ci na dakwda bi nin tanke ci rama ci ngum rama ba rama ci dina, seu tai na zəga ci, bai sen gu nən ɗatawan aiki na ci kawai kasutuku saboda haka dakwda a mase nin pərdai sosai. Ka dlam na ci ci na awayu bai kullum ka rakan gashi nan <hesitation> ka rakan təka ci na awayu bai, amman li na dakwdon tiye a dlaɓ manga ci gangam na marən manga ci, gamsək na ama a zəgi na ci, ndakun an ci na ri na ci, magərafcin ɗagai zəka ci bi yaye aramma <hesitation> suku tai, wane suku nin da ramma wane a ci bi. A toh ke ka du su duk wana dakwda ne. Dakwda a dawana nən i pəska kə maraiin, dakwda a dawa na nən i pəska mamau, dakwda a dawana nən kai ko da kaya maga zəba men təka ci na dakɗon ka sa bone bai. Amma ci na dakwda bi nin tanke ci rama ci ngum rama ba rama ci dina, seu tai na zəga ci, bai sen gu nən ɗatawan aiki na ci kawai kasutuku saboda haka dakwda a mase nin pərdai sosai.